Ty mahaso-maha, soa zane le fitsaboa tsara konkoa, satria ty mahasoa aze, ndra zahay zane eto milamine, ny mpiara-monina vody rindrina milamine, tsy misy silitsiloke, tsy misy mararirary eo lava andro iainane, dra ty ilany aza tratr'antitse na te tokony kely andry iainane ambony tane etoany zane lasa, la avy agne tegna satria misy le fitsaboa tsara kokoa, zay zane mahasoa aze io.